Ün opera d'arte s'al e bun-a pös decidilu guardandla e giüdicu se al e dizegnà bin, s'al e culurà da bin, s'a ie pa dë righe, s'a ie, s'al e culurà ën che manera, se a pennarelli o matite o cun la tempera e vardu la preciziun